Bunday holatga uchramaganman. Lekin uchrasam, manimcha, <hesitation> iliq suv solib va o'zini <hesitation> biroz so'da solib bir necha soatga qo'yib qo'yaman. <hesitation> Bu kuyganni yumshatishi mumkin <hesitation> va yumshagandan keyin <hesitation> chotka bilan tozalash mumkin bo'ladi.